<hesitation> Ny fiarovan-tegnan'ny pingouins a amin'ny fagnatazana ny hatsiaka dia ny fahafantarako anazy amin'ny alalan'ny ohatran'ny raha <hesitation> kitapo a <hesitation> alohan'ny kibony. Izay no fahalalako azy.